Ay a' a' b'a'alche' ma' inka'tij a <hesitation> tulakal <hesitation> gusanito ma' ink'atij, men la'ayti' ku'o' ku- kumanesoo' ti tulakal b'a'ax y- y jach jach k'asoo' y b'a'ax ma' b'a'alche' ma' ma' ink'atij inten ma' ti ma' ti tulakal a' umanes ti le' ti- ti tulakal ma' tan in ma' toj inwool ti inwilik.